मेरी जापान संस्कृति रोली तरीका से इतलो पास्ता हाथ से गुदण तेज आःच पर पकाण रूचिकार लगदू। यू तरीका स्वादा संतुलन खास ध्यान दिये जांदू।